Ha albatta, bo'yinbog'ni bog'lashni usulini men juda yaxshi bilaman. Mening atrofimdagi do'stlarim juda ham ko'p menga bo'yinbog'imni bog'lab ber degan savolni berib yonimga kelishadi.